Ilay aspiratera izany an, karazana fitaovana fanadiovana. Fomba fandehan'ilay izy izany an, hitanao misy "ventilateur" be izay, fa ilay- eritrereto hoe raha ilay "ventilateur" izany mi- mitsoka, izy io lasa mitroka. Mitroka, notrohany izany ny rivotra. Mitroka rivotra ilay izy dia, rehefa ohatra hoe misy vovoka ao an-tranonao na ohatr'izany, izay rivotra voatroka izay, lasa misintona an'ilay vovoka sy ilay loto an ao an- ao amin'ny tranonao. Dia izay izany ny asan'ilay izy hoe manadio ny tranonao. Fanadiovana ny tranonao izany ilay izay fitaovana izay.